تكون رياضة طبعاً رفع الأسقال ورفع والجري وكرة القدم، يكون فيها يكون فيها صعبة وتكون تقيلة علينا ولكن برضه متلاً ال- <hesitation> باقي الرياضيات بتكون بتحتاج مرونة وحيوية أكتر من إنها محتاجة لجهد يعني.